Laha aminy ñy hevitsiko manoka avao, ñy karazany ñy fivolaña aminy izao tontolo zao, misy aminy ñy eniñ'arivo hatraminy ñy fito arivo, eo ho eo avao zay ;araky ñy fivolañany ñ'olo, ñy karazany ñ'olo noho ñy firenena.